Asa otsitsanga hango yaho wakhatsia hango yao nomusiani akhuyira hango yao havo yakhuyira havo nelano ohenje italili kwanza shichira toto mwachamana neye paka oyenje etalili yiye olole <hesitation> omwana omukha omwana musiani huno hango hano enyala okhuheraho kweli nekhandi oletsa okhulola shinga la nyina mwana yetsa okhwitsa okhushesia khuvulano omanye mbu engaribishwe ovulayi vwene shichira okhulondokhana <hesitation> hango wene hano nalayi nomba navi ne nali havi nomusiani nali omuleyi yiwe oleyamatsa yiwowikhale shichira ove ovetsanga okholere shina wiyame mbu enthitsanga olukhasi nohenje omusiani mwenoyo etalili yiye omusiani mulala avetsaho wokhutunya nalolakhutsa akhakhuwatsa khati wakhatunya lakini omwene <hesitation> omupembelese olole <hesitation> nani khandi nawe okhekhale oriena mwana shiwikhalatsa ovulayi okhavere orie mamwikhale naye munjira inda indayi ne khwakhekhala naye munjira indayi yeneyo nomumbolera ta sasa <hesitation> wakhahera naye munjira indayi yeneyo nolano mumbolerana ta mumbolerane tawe eshindu shindenyanga khwikhale ninawe vulamu muno khutiche ninawe shichira okhulondokhana ovulamu muno. Khulatika ninawe tawe khulava nawe tawe esie nasi enthithakhu avundu khandi ta shichira esie nditsire lukha nditsire lukhasi nikhwenyanga khuve nawe eshindu shilala avene khufuchirisiane khwakhafuchirisiana mavene khumanye khukhola shina khumanye shinga lukhuvola shichira khumanye shinga lukhukasia avene inthu yefu omanye omundu omwene niwe ukasinjia inthu yiyo shichira nochaka okhupayukatsa amakhuwa kokurwe yiwe omwene nolakasia inthu yiyo tawe olakhaywa shichira shichira nolakasia inthu yiyo tawe olakhaywa alachakatsa okhuparapara noparaparana niniwe omwene niwe witsa okhuva nuwonona inthu yiyo iwo omwene niwe wumbakha inthu shichira nihumbakha mulombakha avandu vanga vaviri shichira kata mamawo naruleyo nachaka ovuyoka vuvwe <hesitation> ewe olamuyengakhutsa yiwe shichira esie ende nende omusatsa wanje ngwoyu avene khuvolerane amakhuwa kefu shichira khulavolana amakhuwa kefu tawe nohundi naye aletsa okhuvolera paka khuve nende omundu unyala okhuvolera tawe avene khukasie amakhuwa kefu munthu yefu shichira avene khwenyanga khumbashe inthu yefu namakhono kaviri nolombakha inthu yiyo namakhono kaviri tawe iwe omwene ochachetsa okhuparaparana nochaka okhuparaparana wenyanga okhurula yako nakoko shichira olukhasi nolutinyu olukhasi paka otemberesie nolatemberesia olukhasi tawe nekhandi nonyola omusatsa wuo nasi nalisinyilale mukasi mupe momumbolere mbu ko ni shina mwana. Shina sho shotunyira iwe yokhali wandera nishina eshivi wenya okhuhe shina chenda khutsie niko avefu okhavere orie mavene mukasie niko kembere nako vana vanje <hesitation> malire.